Ri chkop nim kno'j, uche are ri trz'i' kum ri tz'i' ktijtaj rmal njel che ri kb'ixik si tqb'ij chu jun tz'i' katela'b'ik chu jaay mu ka toku'l pjaay ri tz'i' kir b'an <hesitation> njel ri kb'ixik chre mu qtutjelb'ik tz'i' chu kka'yxik chkop chu koqtxik chkop chu jaay njel ri tz'i' ki rb'an si cha'ri tz'i' kb'ixik are ri <hesitation> ri kk'ob'ruk'ri wnaq ruk'ri achii, <hesitation> kk'ob'ik chu rchejxik ri jaay y chjel rb'i'ri tz'i' xuq ke ri tz'i' k'olik <hesitation> kumu nawal k'o pri ajlb'al q'iij kum nim ri rno'j tz'i'y ri tz'i'ktijtaj rmal njel che ri qaaj qb'ij chre, uche xuq kq'ax re pu rwi' tz'i'ri yolb'al si tqb'ij piq qyolb'al mu xtiq b'iij pe ryolb'al mos, njel ki rtaa ri tz'i' y kirb'an ri qaaj che xtqb'ij chre.